प्लंजर सगळ्याच्या घरान असतात। जेव्हा काजरो निघ्र्यान सरकारान उरता तेव्हा प्लंजर बासिनान पाणी वायपाचो असता तई दव्रून टांपाचो आनी तो वारो वोडून घेत आनी शिर्कले व्हावन वैता।